الكون فيه مجرات و كواكب و نجوم و في حاجات كتير اوي ربنا خالقها أنا بصراحة معرفش ايه اصل الكون لكن قريت قبل كده ان هو ممكن يكون حصل انفجار لحاجة معينة اممم نتج عنها كل الحاجات اللي بنشوفها دي طبعا كل حاجة بتكون خلق ربنا ربنا هو اللي عمل الكون و ربنا هو اللي خلق الكواكب و المجرات و كل حاجة ف اصلها بالظبط يعني محدش عارفه غير ربنا